Zaho aloha miketriky hany amy menaky aho, fa tsy amy dibera sady tsy amy <hesitation> raha tovatova biby ritoa. Miketriky hany amy menaky ty tiako. Voalohany zany menaky io mora ty viliny. Sady fa nahazatry avao zany menaky io, ara-pahasalamà zany raha io mahasalama. Le mora ty viliny, sady mety anova sôsy soa la matavy gny sôsy ataonao aminy eo. Umh.